أحب أقول إن المكان اللي زرته هو الرياظ استمتعت مرة لأن في أماكن جميلة مثل المتحف الوطني، وحديقة الوطن. الجو كان حلو لقينا فعاليات ثقافية ومهرجانات كمان الأكل كان لذيذ. ناسها طيبين، حبيت الأجواء الحماسية والمباني الحديثة، كمان التاريخ اللي يعيشه ذاك المكان.